ڈولفن چھِ سمندری تھنہٕ دار جانور یِم ہوہَس منٛز شاہ چھِ نِوان تہٕ زِنٛدٕ جوان چھِ زٮ۪وان۔ تِم چھِ سمٲجی طور ہنرمند، ذہین، چست، خوشی تہٕ چنچل آسان۔